Në nifar bote ideale, rishpërndamja e pasunisë që me e ul pabarazinë ish kon zgjedhja ma perfekte. <hesitation> kish ndihmu n’shumë sene, ama na njerzt jemi t’unt, jemi lakmitarë. Kshtuqe prap edhe nëse ish ulë pabarazia kish ndrru <hesitation> shkalla shumë shpejtë.